D ɗum senday ko e yimɓe ɗum mboo ɗum mboo wadday ɗate ɗe ɗum tokkata ɗum ɗum mawna ɗum ñaama yeeso ɗum yaha yeeso.